Anjara asan'ny fagnabezagna am' famolavolagna fiarahamonigny zao ai <hesitation> mba ahatonga ôlo ahay hiara-monigna tsara, ahay ohatra hoe hiray hi- miray hina, mihavagna, mahay mifagnaja, <hesitation> mahay mifanohagna, tsy mifampialogna fao <hesitation> mifanoro amina raha tsara.